To <hesitation> wa ya nggyi nǝya mma miya rǝ ghǝna masaman rǝ ghǝna pwa ndza ya rǝ. Wa to ma pwa ndza ya rǝ na wa mbwa yawa mbwahyi, mbwahyi mbwi rǝ pwa ndza nyi rǝ ma gha nanǝ pwa ndza nyi rǝ ma wa mbwi shi bwahyi kyi kǝla ghǝnyi gasikeya wa tsǝrǝvǝ ma wa swu shi ra tsǝrǝvǝ <hesitation> ma ghǝnyi na wa swu shi ra tsǝrǝvǝ, ma ghǝnyi na wa nya nggyi nǝ mbwa shirǝ ghǝnyi kimbǝ mbwi nǝ nya kumanǝ swi swai mbwa kumanǝ kyikya masaman ma nkonkwala makaranta. Wa <hesitation> dzai bana wa mbu bana, wa mbu bana, wa mbu bana, wa to wa nggyi na ndza zǝ zha nǝ mbwa kumanǝ ghǝi ghǝnǝw swi bwahyi nǝ mbwa mma unci makaranta ghǝnyi kambǝragha nǝ nya kumanǝ nǝ nya dzǝvu kuma, ma mbwa mǝlǝ ƙha na wa to wa mbwi kumanǝ bwahyi mbwai mǝlǝ makaranta, wa mbwi kumanǝ, wa to <hesitation> bwahyi wa to ghǝnyi zǝma shirǝw swara mǝlǝvǝw ko mbwa kukula kǝla ghǝnyiw nai ko pana ndza nyi tǝmbulǝ nyi ɗaɗakǝ nai ko pana ndza zǝn na ƙha rǝ nya sǝghǝ thli tǝmbul tǝmbulǝ, rǝ nya thli rǝ nya tsǝw mbǝ makaranta ghǝnyi shirǝw amma ma kǝla ghǝnyi kam <hesitation> wa nya nggyi nǝ panai gwamnatiya mban fǝ pǝla kimbǝ pwa ndza nyi rǝ kambǝragha nǝ nya kumanǝ dzǝvu kuma pana dzǝvu kuma bwagula mbu mma. Don ma kǝla ghǝnyi kam ma gha tsǝw na dǝi ko mbwa mǝlǝ thlǝn má bwahyi mmagha kumanǝw ma swara sa wa nya nggyi nǝ mbwa kumanǝ ˈyashighǝ ma ˈyashighǝ ma ˈyashighǝ ma gha kumanǝ ˈyashighǝ bwahyi kimbǝ mbwa mǝlǝ thlǝn na ka ga ra zha ma wa wa cilǝ na wa mbwa nggyi nǝ mbwa dzǝvu kuma nǝ mbwa ghǝn asibiti pwai mbwa vǝlǝ ghwai rǝ. Wa to ma kǝla ghǝnyi na wa pwa vǝlǝ ghwaya ɗarǝ nggyihwi wa tsǝrǝvǝ wa pwai shi nai mbwa kanǝ wa pwa tai kǝdlyi ya shi, wa pwai shi nai mbwa kanǝ tai, tai, tai, tai pwara wa mu mukǝta shi, wa lǝw kondzǝl shi, wa miza shi, wa hahazǝgha shi, wa mirinyi shi, kyikya pwa zha wa tsǝrǝvǝ nǝ hya kumanǝ asibiti pwai mbwa dinga dlǝw ghwai rǝ pwa vǝlǝ ghwai ƙha gani vǝlǝ ghwi má kimbǝ rayiwa ghǝzǝ swa ndǝrǝ. Banda nja mma wa tsǝrǝvǝ nǝ gwamna thli nǝ nja mǝlǝ nkwala ka ghǝnyi. Dzǝmǝ kǝla ghǝnyi na ndza zǝ zha má nkwala shi ndǝrǝw, ma gha dzǝmǝ dzai bana nkwala shi, dzai bana nkwala shiw, dzai bana nkwal shiw, ma vǝya sǝghǝ mma ˈyaˈyahǝi tsǝwa ka mbwi, ma zhai gha dzai bana kai ma zhai tsǝw ntughǝ ma zhai gha mbaghǝvǝ gha sǝghǝ na gha mban nǝ vǝghaw. Ko nǝ ɓǝrǝ hǝghǝlǝngǝ kyai na, ma zhai tsǝw gha na ma ɓǝrǝ sai nǝ gha zǝma nanǝ mi pawa ɗathlyi rǝ gha há na ma zhai nǝ gha na pawa ɗathlya-ɗathlya gab ɗaya ma wa mǝlǝvǝ nkǝdlyi. Banda na mma na, ma zhai tsǝw gha ko hǝvǝya na, hǝvǝya ma zhai thlǝ gha nǝ gha tsǝw ntughǝ nǝ gha sǝghǝ na, ma zhai sǝghǝ gha na, ko mota rǝ gha tsǝw nǝ ko nǝ mashinǝ ko nǝ sǝla rǝ gha tsǝw mma ma zhai sǝgha rǝ gha tsǝw má ma zhai mbaghǝvǝ gha sǝghǝ na, má vǝ gha na ɗya kyikya. To wa tsǝrǝvǝ nǝ, nǝ, nǝ gwamna tiya thli, nǝ hya vala ghǝnyi nǝ hy mǝlǝ nkwala ghǝnyi. Má hya mǝlairǝ nkwala ká ghǝnyi pwai yamwa nyi ma hǝvǝya na ma <hesitation> hǝvǝya ma sǝgha yamwu na mi yamwa kulu rǝ mbwa mwi na sai gha nanǝ nǝ sǝghǝ zǝma sǝghǝ fǝntǝghǝ ko ghyi gha nǝ za zǝma sǝghǝ dlǝw dlantǝghǝ ghyi nǝ za <hesitation> wu swara sa rǝ wa to nkwala shi nai yamwa nyiw wa to wa gwamnatiya <hesitation> mbaghǝntǝghǝ ghǝnyi dzai ntughǝ ghǝtǝna ˈyighaw swu ama. Má lokacai mbwa <hesitation> ɗana wa zaɓaya sǝghǝ ko nta mbu na, mi nǝ gha na nǝ hya dzǝmǝ nǝ hya dzǝmǝ nwa ghǝnyi na <hesitation> wa nyi mǝlǝ ƙha, wa nyi mǝlǝ ƙha <hesitation> to panarǝ ya ra nwu shina to ma ghǝtun na má sǝgha hyi na ma hya tsǝw ɗarǝ wa nyi mǝlǝn na ghunǝ, mǝlǝn na ghunǝ, wa nyi mǝlǝn na ghunǝ ma hya sǝghǝ kumanǝ wa mbwa ntavǝ ghǝtǝnǝ, wa hya mbaghǝrǝvǝrǝ pwa ndza hyi rǝ na, ghǝtǝna mma ˈyinga ghǝnyi kwata kwataw. Sai dai nǝ lokaca mma sǝghǝ ma nǝ hya rǝ mma sǝghǝ wa hya mbaghǝrǝ ghǝnyi-ghǝnyi shirǝ swa mǝla nyiw na ndza zǝn na ƙha ma <hesitation> nyi mi wana nggyi nǝ gha dzǝmǝ mukǝta na ndza zǝn na, má zhai gha dzǝmǝ mukǝta na sai nǝ gha sarǝ nggǝro. Swara tsǝrǝvǝ nǝ gwamnatiya mǝlǝ kena, nǝ hya mǝlǝ nkwala ká ghǝnyi. Ka ngga nkwalǝ <hesitation> kimbǝ mpǝnyi ma wa nkwalǝ shi na mban nǝ <hesitation> mi wa nkwalǝ shi ndǝrǝ naisha nǝ gha thli nǝ gha dzǝmǝ sǝgha, mi wa nkwalǝ shina nǝ gha dzǝmǝ nǝ gha sǝgha. Amma nkwala shiw, ma ɗarǝ gha nǝ gha thli nǝ gha dzǝmǝ kǝla ghǝnyi na dza zǝn na swarǝ mbwa ndza <hesitation> ɗǝɗǝmǝ na ma zhai gha dzǝmǝ na ma zhai gha dzǝmǝ na ko wa dubu ɓughǝ kǝla gha na a ban dzǝmǝ nǝ gha dzǝm nǝ gha sǝgha. Amma na dza zǝn na ƙha ma zhai gha dzǝm kǝla ghǝnyi nǝ gha sǝgha na sai nǝ gha kumanǝ kyai-kyai ko dubu nkwangǝ ncufǝ na gha nkyi macin nǝ, anǝ swa zǝma nkonkwalǝ ka ga ma zǝ ra ndza wa nkwalǝ shi na ko nǝ kyai-kyai gha ma a ban dzǝ nǝ gha ɗa ko nǝ macin gha ma a ban dzǝ nǝ gha ɗa to ka gani na dza zǝn na wa swa mǝlǝ ˈyi ˈyaˈyaghǝ ka mbwi, to wa nya nggyi nǝ nya ká gwamnati nǝ hya fǝ pǝla kimbǝ swa mǝlǝ nyi kambǝragha nǝ hya vala ghǝnyi nǝ nya dzǝvu kuma makaranta panai ya ra nu shina wa nya nggyi <hesitation> nǝ mbwa fǝ ˈyashigha nyi mbǝ thlǝn ma, a mi wa ˈyashigha nyi mbǝ thlǝn na aˈi wa ghumi kǝlǝ aˈi. Má ndu na thlarǝ wa kaɓo kǝla ndu na wa ndu na mǝlǝ thlǝn bana, wa ndu na mǝlǝ thlǝn bana mi nǝ gha na bwahyi mbu wa mbu shi na kumanǝ thlǝnǝ mi nǝ gha na nǝ ghuma kǝlǝ. Mi nǝ gha na nǝ mbwa ghǝghǝn ghya ndǝndǝrǝ nǝ mbwa dlǝdlǝrǝ mota ndǝndǝrǝ nǝ mbwa dlǝ ˈyi macinǝ swara tsǝrǝvǝ mi nǝ gha na wa ghuma kǝlǝ vǝ amma ma ndza zǝn na swa shiw. To zha miyi ra ghǝi nǝ gwamnati wa nggyi nǝ gwamnatiya, nǝ gwamnatiya fǝ pǝla kimbǝ vala ghǝnyi nǝ hya vala ghǝnyi nǝ mbwa fǝfǝ thlǝna ghǝnyi ma lokaci mba fǝ thlǝnǝ na mi ndwa kula kǝla ghaw na gha kumanǝ thlǝnǝw. Ka ga wa swu zha nja wa mbaghǝrǝ ghǝnyi dzai tǝmbulǝ. Má zǝ ra ndza wa ndwa kulǝ kǝla ghǝnyi na, na dza zǝn na aˈi ka wa nya kumanǝ nkwalǝ ká wa mbwa mǝlǝrǝ nkwala ghǝnyi, ka makaranta mma ka wa mbwa uncairǝ ghǝnǝ makaranta ghǝnyi. Panai ya ra nwu shinǝ ma tai kwa tala na wa mbwa nggyi makaranta a tsǝrǝvǝ ma tai kǝdlyiya na gutan makarantaw. Pana ndza primary school zha pughǝ <hesitation> hazǝgha wa tsǝrǝvǝ nǝ mbwa kumanǝ makaranta wa to primary school, lá mirinyi panai ya ra nwu shina wa tsǝrǝvǝ na wa mbwa kumanǝ primary school. Ká mbwi kumanǝ ninja gaba ɗayaw. Gwamnati, kuma kwa gudlya gwamnati swu zha gaba ɗaya to wa hya dlǝra ghǝnyi nǝ nya fama sai dai panai ya ra nwu shina ma lokaca zaɓǝ hya mǝlǝvǝ na nǝ hya sǝghǝ dǝyi ghǝnyi. Amma na dza zǝn kuma wa nya nggyi nǝ nya ká ghǝtǝn nǝ hya sǝghǝ nǝ hya sǝghǝ fǝ pǝla kambǝragha nǝ nya, nya, nya, nya, nǝ nya dzǝvu kuma. Ɓa asibiti <hesitation> ma zhai gha nǝ na nǝ ndwi wa hanǝ ndaindangǝ ɓaw sai nǝ mbwa kǝlǝ ghǝnji <hesitation> kwa muvi a tsǝrǝvǝ ɓaw, wa tsǝrǝvǝ nǝ mbwa ghǝnǝ asibiti, ma mbwa ghǝnǝ asibiti na nǝ mbwa dǝyi ghwai, ma irǝ ghwai dǝdǝya mbu má ghwai ndǝndǝrǝ, ndǝndǝrǝ, ghwai ndǝndǝrǝ, ndǝndǝrǝ, nǝ mbwa fǝ ghwai ǝ mbwa kumanǝ. Mbwa mǝlǝ thlǝnǝ asibiti ma wa to swai mbwa kanǝ likǝta, ma mbwa kumanǝ ghǝtǝn na nǝ hya sǝghǝ ghǝtǝn mbwai mǝlǝ thlǝna ka mbu mbǝ swu zha ká gani ma mbwa kumanǝ swu zha kyikya mbǝ ghumi na wi saˈa nǝ ghuma kǝlǝ wi saˈa má mbwa ƙhǝ rǝ a ƙha wa ghuma thlarǝ to amma swa shiw mbwa mǝlǝ khaw to ghǝnya ká gwamnati kambǝragha nǝ hya sǝghǝ nǝ hya fǝ pǝla, nǝ hya nǝ ghǝnyi nǝ nca jijighǝnǝ kambǝragha ghǝnyi mma nǝ nya thlǝ nǝ nya kumanǝ dzǝvu kuma panai mbwagula mbwa kumanǝ pwa ndzǝvu kuma. Kyikya swu zha na ɗǝya kena kǝla, kǝla, kǝla ghǝtǝn kyikya mi ƙha ɓaw na, sai nǝ gha nǝ panai ya ra nwi shina na ndza zǝn na nkwala yamwa shiw pamǝw gaba ɗaya ghya nyi sai nǝ gha nanǝ dludla dludla panai mbura mwi yamwi shahi mbu ra mwi yamwi shashi ma yamwa sǝghǝ na nkwala shi na nya yamwu mban nǝ nyiw, ma yamwa sǝghǝ na nkwala shi nai yamwa mban nyiw, ma sǝgha yamwi wu nkwalai tsǝwa yamwi rǝ ri? Aˈi sai dai nǝ yamw dzǝmbǝ ghyi nǝ za dludluntǝghǝ ghyi. M’a ma gwiva pwai na sǝghǝ kumanǝ kaɓo ko wana kumanǝ swu na a mban mbaghǝ nǝ gha ɗa ká ghǝtǝn. Ama sam ghǝtǝna mǝlǝw ka ngga swu zha ma wa kimbǝ gutan nǝ za saˈa nǝ ghuma kǝlǝ, nǝ mbwa vǝlǝ swa mbwi nǝ mbwa ndzwa nǝ, nǝ mbwa vǝlǝ mbwi nǝ mbwa ndzwa nǝ vǝlǝ kaɓowa ka ˈyashighǝ ko ká ˈyashighǝ ɓaw ma tǝimɨ ka mbwa kukulǝ gaba ɗaya nǝ mbwa vǝlǝ <hesitation> jarǝ nǝ mbwa ká kambǝragha nǝ za unci pǝla hyi nǝ hya ndzwa nǝ mbwa kumanǝ swa zǝmǝ, swa zǝmǝ má kimbǝ gutan ghǝzǝ swara saá. Wa nya nggyi kuma luma, luma kuma wa kǝlǝ ˈyi ˈyi kǝlǝghumi wa nya nggyi ma wa luma kǝla ghǝnyi nai mbwa kanǝ luma gazha nǝ mbwa ká. Ama má ghá dzǝmǝrǝ luma ra kǝla ghǝnyi na sai nǝ gha nǝ cighǝ, cigha má wa dlǝw dlwavǝ, kuma cigha dzǝvǝi ˈyi cigha fwi ma haraji mma nǝ hya dzǝ nǝ hya dzǝmǝ nǝ hya dlǝw haraji nǝ hya sǝgha nǝ ama ghǝtǝna mma mbaghǝvǝ nǝ hya ɗana a ma pwai nyi na kumanǝ haraji rǝ rai wa tsǝrǝvǝ mbwa mǝlǝi, ká ga ghǝtǝn ma hya mǝlǝi ma wa hyi kumanǝ luma wa luma dlǝwdlyavǝ, wa tsǝrǝvǝ ghǝtǝn nǝ hya fǝ pǝla nǝ hya mma unci ghǝi ghǝnǝ ˈyi cigha mbwi má mbwa dzǝmǝ má ma yamwa mwi na dza zǝ zha, lokaci má yamwa mu na ko mbǝ hǝvǝya ƙha na, ma sǝgha yamwi gaba ɗaya, má mbwara sǝghǝ rǝ luma na nǝ hya hǝw hwi, nǝ hya hǝw hwi nǝ hya pǝpǝrǝntǝghǝ swa hyi nontǝ ndu ma nǝ nja jikarǝvǝ tsabarǝ cigh shiw, ma zǝ ra ndza wa cighǝ shi dai-dai na kǝlǝ mbu na ko wa yamwa sǝghǝ na nǝ mbwa ndzǝmbǝ, ko hǝvǝzhi ƙga nǝ mbwa ndzǝmbǝ cighǝ ama gwamnati gwamnatiyi kǝlǝ ninja na má mbwa ghǝnyi na.

Mi ghǝnyi ɓara tsǝw lǝrǝvǝ sai mbwa kanǝ dǝghǝmwi nǝ gha tsǝm yamwi kwau, nǝ gha zǝghǝ yamwi kwa dǝghǝmwa nkǝni mi ƙha ɓaw na ƙha nǝ gha dzǝmǝ nǝ gha mma sǝgha, sai yamwa hufǝ nǝ gha dinga sa gha dzǝmǝ kumanǝw, ama ko wana ɗarǝ na nǝ lǝrǝ janaraito ma nǝwa dinga lǝrǝ ˈyi gha nǝ gha dinga dzǝma domin kaɓowa shi, anǝ tsǝghala zhi vala ghǝnyi kambǝragha nǝ nya mǝlǝ ma nǝ ghǝna nyi ma swa dǝya mbu kyikya panai ya ra nwu shina ˈyi thlǝnǝ ˈyi yamwi ˈyi luma, ˈyi nkwalǝ nǝ mbwa mǝlairǝ nkwala ka ghǝnyi ˈyi asibiti, ˈyi makaranta panai ya ra mbara nwaira ghunǝ, nǝ mbwa fǝi mbwa mǝlǝ thlǝn ma nǝ mbwa dǝyi amma mi nǝ gha na ko wa mbwa kumanǝ mbwa dǝyi thlǝn na mi nǝ gha na ˈyashigha nya mbu, sai ˈyashigha mbwa dau-dau, ˈyashigha mbwa dau-dau, ˈyashigha mbwa dau-dau, nǝ mbwa dlǝra ghǝnyi ko wa nya zhai hana ghǝtǝn nai ko ˈyi ndzarǝ, amma zhai hanǝ ɓarǝ na zhai hana ghǝtǝnǝw domin má swara saˈa na ma ndwa sǝghǝ dǝyi swu nǝ hya dǝyi ghǝnyi amma ma mbwa sǝghǝ fǝ thlǝn na ghǝtǝna dǝyi ghǝnyiw to ghǝzǝ swara saˈa ma dǝyi thlǝn na nǝ mbwa dǝyi ghǝnyi.